Rííꞌ maxaꞌ pú mitsi̱ꞌyá ikhujma xúkhui̱ náa̱ numbaaꞌ o̱ khúbá meꞌpha̱a̱ náa̱ khúwáxu̱ gii̱. Maphú mitsi̱ꞌyá ríjndo̱o rí maxaꞌ ikujama naki̱tíñaa̱ mbá khúbá nathiamindíí maxaꞌ, naki̱tíña̱a i̱mba̱ júbá nadxu̱ꞌ náa̱ khuaꞌja̱n nadxu̱ꞌ nathiáá maxaꞌ, numuu rí nduꞌyáá rá ríꞌkhui̱ nakujma rí ndaꞌya rí rígá. Rí ruꞌphíí rá wáa̱ migíná eꞌni numuu rí mixooꞌ kri̱ga̱, ndoo̱ nadxu̱ꞌ náa̱ rawuunꞌ mañu rá nathiáá rííꞌ mitsi̱ꞌyá ikujma numuu rí <hesitation> maxaꞌ ixi̱ ríꞌkhui̱ eꞌthá rí ndaꞌya, rí maxa ikhaa ríꞌkhui̱ ñajuunꞌ ndaꞌya ñajuunꞌ rámí, numuu rííꞌ <hesitation> mbá rí mitsiꞌyá e̱yo̱o̱ ikhúún ríndo̱o rí nagájnaaꞌ nadxu̱ rí ruꞌ- ruꞌjua̱- nañajúún náa̱ inuu júbá xúmá e̱tha̱ nángii̱, nathiaxi̱ mitsi̱ꞌyá mitsi̱ꞌyá ikhujma raméé jma̱a rí xúnee naꞌba̱a̱n inúú ixi̱, naꞌba̱a̱n ri̱ꞌji̱, naꞌba̱a̱n ríndo̱o rí maxaꞌ khriga̱ xógíꞌ. I̱wáá ríndoo̱ nami̱di̱ ri̱ꞌji̱, nami̱di̱ xógí rá, mitsiꞌyá ikujma gaa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni rí ma̱dxuu xa̱bu̱ mangaa a̱jndo̱o xú i̱tháa̱n nadxuu xa̱bu̱ eꞌni rijndoo̱ rí nathayáá rí tsímáá maxaꞌ kri̱ga̱, ríndoo̱ xú mixooꞌ rá, jndo̱o xúúúꞌ na̱nguá má gagi wéñuuꞌ magajnááꞌ mithia̱xi̱ jaꞌnii ra me ajanꞌ, riꞌkhui̱ eꞌni <hesitation> rí náa̱ numbaaꞌ miꞌpha̱a̱ rígíꞌ. Mbaꞌjiin xa̱bu̱ nagájnúu̱ nagóo̱ júbán ríjndoo̱ maxaꞌ xkua̱ náa̱ raxa̱. Maxaꞌ raxa̱ o̱ nuba̱ti̱guu̱n náa̱ agoo náá kuamaxaꞌ ixi̱ maxaꞌ xógíꞌ ríꞌkhui̱ a̱a̱nnꞌ nani gagi a̱tiuu̱n xa̱bu̱ khamí naꞌni tsimáá rá numuu rí rindo̱o xtiajún náa̱ mitsídánꞌ rá, po̱ na̱kha̱ gi̱ ŋááꞌ naxnúú inaaꞌ xógíꞌ ríꞌkhui̱ naꞌni gagi, naꞌni mitsiyáá a̱a̱a̱ꞌ ajndo̱o inuu xa̱bu̱ naꞌni mitsiꞌyáa̱la eꞌni ríjndo̱o rí gagi expáthu gi̱ŋááꞌ xógíꞌ ríꞌkhui̱ rá mí, ríꞌkhui̱ naꞌni rí. I̱ndóó má ríndo̱o maxaꞌ rá, ríndo̱oꞌ na̱nguá rá gíná má kri̱ga̱ rámí, mbaꞌja nuthu migíná má a̱tiu̱un xa̱bu̱ rá, i̱tháa̱n ú migíná ríndo̱o ndayaxu̱u̱ ríndoo̱ nakuxi̱ iduu̱ rá. Endoo̱ naxúxi̱ idaaꞌ náa̱ khúbá nathiamindííꞌ rí mitsiꞌyá ikujma naꞌni gagi a̱tiuu̱n xa̱bu̱ eꞌni. Ríꞌkhui̱ e̱ya̱xu̱u̱ ikhúún jamí ríꞌkhui̱ eꞌni rí náa̱ numbaaꞌrí juwalú rí júbá miꞌpha̱a̱ gii̱.